Ma dirìu dui paesage: ël prim al e cuande vade ën auta muntagna che ti arive magari a tremila meter e tröve impruvizament davanti a ün bel lach e magari a ie fin ancura la fioca al meis dë lüi o agust e ël secund al era ël panorama ch'a s'vedìa da Messina vers la Calabria dë nöit